أرباطاعش، سبعه، واحد وعشرين، وا- واحد وعشرين مع سبعه يجو ثمانيه وعشرين، ثمانيه وعشرين مع أرباطاعش يجيو تنين وتلاثين تنين وربعين، هاذوما ال- الثلاثه إذا تجمعهم <hesitation> أرباطاعش وسبعه وواحد وعشرين يجو الكل <hesitation> تنين وربعين.